Magnano akone vily koa aloha, indreo da mety managny fifandraisany avao koa indreo samby indreo, f'izy magnano ako iah manokagny, sy tefitriko mihinsy hoe ino gn'ifandraisan-dreo na amin'ny alalan'ny <hesitation> riv- fizaka io na akognay fa, re <hesitation> vily manokana aloha da sy aiko sarotry gn'havandy.